חְדאם דבא עלא משרוע תות׳יק אלחקאיאת אלמע׳רבּיה בצות ובצורה, בג׳ית נחאפד עלא אלדאכרה דיאל נאסנא קבל מא תדיאע, כל קצָה פיהא עִבְּרה וכל צות פיה נַעְמה מן אלמאצ׳י, כנחס אנהאדא למשרוע פיה רסאלה ופיה ואג׳ב אתג׳אה ג׳דודנא לי עטאו בלא מִיֶטְלבּו.